إذا كان عليّ الاختيار، بفضل التقدّم مئتين سنة إلى الأمام. السبب إنني أحب أعرف كيف راح يتطور العالم، خصوصًا من ناحية التكنولوجيا والعلوم. أريد أشوف كيف بتتغير الحياة والطريقة اللي بيعيش فيها الناس، وإذا كانت هناك تطورات في مجال البيئة أو الصحة.